हमारा देश का लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कब्बड्डी और हॉकी जना खेलों थें देख्णु पसंद करदिन। क्रिकेट देखणा वालों की संख्या सबसे ज्यादा जबकि शतरंज और हॉकी देखणा वालों की संख्या कम च।